انا احب الزراعة واحب كمان اعرف معلومات عنها، فاذا عندي الامكانية انه اسوي ذا الشي اكيد كنت حسويه. كنت حزرع خضروات وفواكه عشان تساعدني <hesitation> انه يكون اكلي كله صحي، وكيف كنت حزرعها؟ كنت حشوف ناس تزرع، اسألهم عن التقنيات والتربة الصحيحة والمكان الصحيح عشان يطلع الثمر حلو.